Eka arô, aminay amiana visika zany, visika de lalitra, kalalao a, ampanga, ansasatra, voalavo antity, voalavo be, piso, kivà, aomby, dia miafara aminà trozona faragny ao.